إيه، أنا زينة في السباحة وأقدر أظل طافية فوق سطح الماء في الظروف العادية. بس في عاصفة بحرية، الوضع يصير أصعب وخطر بسبب الأمواج القوية والتيارات. في هالحالات، لازم الواحد يكون مدرب زين ويعرف شلون يتعامل مع البحر في الطوارئ.